<hesitation> tatini nlline chua chua kup ne chua chua yin rojo loi tatini na neto te tomati tu netoaliaxi neto neto gax loi taruton nan lante kan llin dichi loi tatini to salsa verde nax loi tarunin xe ta ton ta tonenkan mal naka bi mla na neta tinen to bllen te llin guajillo ne llin tele llin chile ancho te llin ka lli lo nard to bllin in to salsa de de par moli loi tatinin tu bex loi ax par tatinin salsa de de moli verde loi chingalli ne de hoja de hieba santa nechua gax nechua xito necha bregan loi tatini xi looi nax par tatinin to llin tatinin tarunan na tu salsa nech llin michi loi tarun ta gutunnu la lo llin bichi loi tata kuyi to chua gax ne chua llitu loi dinaxto bix